الاختيار صعب صراحة، بس بختار إني أروح مع صحباتي لأنهم يعني بيعطون جو وكدا وناسة، ونجرب أشياء جديدة، وأشياء هبلة كمان عادي، كمان أحس إني أجدر أكون على طبيعتي بدون تكلف نلعب ناكل سوا، أما إذا رحت مع شريك حياتي أحسها بتكون رحلة <hesitation> رومانسية أكثر، وما راح يكون فيها لعب وفلا وكده يعني.